won tunen yaani won akha kashin mapamboa tha amtan woth ghureni berre thanth ghurethn woo iskhurubua woo bakhilia yaani wonn tun woo akhii rifesan midhasen wonn akha makeup dhub won akana thana iskhafufa won kachirthn neghethe than faaa dhudhu ishia wonth jebiseni wom than huji isaa than inin wom sunn hifadhathia thanafii bithethi nadhethinen dhib yethee